ऑस्ट्रलिअ बारे मा हमते यू पता ची की उ थोड़ा सा सूखु इलाका ची ठण्डु इलाका छिन अर वख कंगारू भोत पाया जांदा क्युकी हमते बचपन पे पड़ायु की कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिआ अर वखा जो क्रिकेटर जु छिन उ सबसे टॉप पर छिन।